Овози дар ба ман бо асрор ва лаҳзаи номуайянӣ монанд аст. Вақте дар ба оҳистагӣ ва бо шикос кушода мешавад, ҳис мекунӣ, ки чизе дар роҳ аст ё касе меояд, ё чизе ошкор мешавад. Ин овоз ба филмҳои даҳшатнок ё хонаҳои қадимаи хомӯш монанд аст.